Lamborano io e dia biby agnaty rano akagny izy io. Dia managna toetra tsy manampaharoa zegny izy io. Agnisany mampiavaka ananjy a izy kamo velona dia raha magnoatra lava fogna raha ataony.